أكيد هاد الشيء ضروري واجد أن ندرس الاقتصاد والماليات ونفهمها بشكل جيد ونتدرب عليها هاد الأشياء واجد مفيدة في الاقتصاد أساسي سوى للدولة أو للأفراد على حدة، هو شيء ضروري وشيء واجد مهم ولا يمكن أن نصير لا نهتم به.